Kohu like ʻo Malaysia me Hawaiʻi ma ke ʻano o nā poʻe kānaka. No laila ma Hawaiʻi aia mau Hawaiʻi, Pākē, Kepanī a pēlā aku akā wahi a ka pūnaewele, ma Malaysia aia nō nā poʻe ʻo Malaysia, nā poʻe Pākē nā poʻe ʻInikia a me nā poʻe ʻōiwi likeʻole a puni ʻo ʻĀkia.